الحيوان الأليف المفضل عندي بيكون الأرنب أنا ربيت أرانب من قبل وأنا يوم كنت صغيرة وكان عندي أربع أرانب وكان فيه واحد لونه بني والباقي بيض وكانوا لطيفين وكيوت نلعب وياهم أنا وخواتي ويسوون جو ممتعةفي العائلة.